د غاښونو نخ د غاښونو ترمنځ پاتې خواړه دلرې کولو لپاره کارول کېږي. دا د خولې بوی ښه کولو او د غاښونو د روغتیا ساتلو لپاره اړین دی. د دې وسیلې په مرسته، انسان کولی شي د غاښونو ترمنځ پاتې ککړتیاوې لرې کړي. د غاښونو نخ د ورځني خولې پاکولو برخه ګڼل کېږي.